الأهرامات بالنسبالي هي المكان اللي أنا زورته واستمتعت بيه ده لأن الأهرامات مختلفة بتعبر عن حضارتنا وبتعبر عن ازاي الناس القدامى كانوا مهندسين شاطرين وكانوا ناس فاهمة هي بتعمل ايه و لأنها من عجائب الدنيا السبعة فا هي بالنسبالنا كانت إعجازية بصراحة يعني.